زما جامو کې مې هغه ډول خوښېږي چې پاک، ساده، خوښ‌رنګه او درناوی لرونکي وي. لکه افغاني دودیزې جامې لکه ګلدوزي شوې اوږدې جامې، پراخ پرتوګ، او شال، او همداراز ارام عصري لباسونه لکه ټونیک او ساده پتلون. خو عصري لباس لکه جینز او ساده ټي‌شرت هم کله ناکله خوښوم، چې راحت وي او مناسبه ښکاري.